To arsilaamay ayga ba ay ma ye ka laasabu araŋ se no. Zangu, zangu hinka, zangu hinza, zangu taaci, zangu gu, zangu iddu, zangu iyye, zangu hakku, zangu yagga, nidi kala ir to d'a Zambar. Zambar nga kaci zangu way. Zangu way da iway, zangu way, zangu waytaaci, zangu waygu, zangu waydu, zangu wayye, zangu wahakku, zangu wayagga, zangu zangu gida hinka. To zangu zangu gida hinka nooya. Zangu zangu gida hinka d'i ye ka dan zangu fo, a tun kay zangu zangu gida hinza. Zangu fo d'i ye ka dan zangu zangu gida taaci zangu fo d'i ye ka dan zangu zangu gida gu, zangu zangu gida iddu, zangu zangu gida iyye, zangu zangu gida hakku, zangu zangu gida yagga, zangu zangu gida way. Zangu zangu gida wayo din marje no aga kwaay tun kay? Zangu zangu gida way no a kwaay ka tun ya. Araŋ ma faham da zangu zangey kaŋ ay goo ga lasaabu araŋ se. Zangu zangu hala zangu zangu gida way.